gott kvöld fólk sem deyr vegna ofneyslu lyfja á hvert og eitt sína sögu fjölmiðlar hafa undanfarin misseri greint frá því að

að sífellt fleiri glata lífi sínu vegna ofneyslu

lyfja hér einu ári en fólk sem misnotar lyf og deyr er ekki bara tölur á blaði í kvöld fáum við að heyra sögu Ísaks Breka Stefánssonar sem lést í janúar aðeins nítján ára gamall

hans segjast þakklát fyrir alla sem hafi aðstoðað þau í gegnum erfiðan tíma og með viðtalinu vonast þau til þess að skapa umræðu um málefnið við fórum bara og settumst hérna niður og sátum þar og svo bara hlustaði maður og þannig leið örugglega ég veit það ekki semsagt örugglega læknir og segir okkur að þetta sé semsagt bara búið hann sé bara dáinn sko Ísak Breki Stefánsson var aðeins nítján ára gamall þegar hann lést þann þrettánda janúar hjartað hafði stöðvast í svefni í foreldrahúsum vegna ofneyslu lyfja

mjög góðir vinir við vorum hérna saman í einhvern tíma varstu svo vör við það að kannski vinirnir eða strákarnir í vinahópnum væru

fórum að svona ég myndi segja tvö þúsund og fjórtán eitthvað svoleiðis er maður farin að finna hérna graslykt uppi í herberginu hans og það er nú svosem alveg augljóst hún leynir sér ekki þannig að ég held að þá svona já fjórtán fimmtán fer

halla verulega undan fæti í

svo fær hann bílprófið og er hirtur síðan stuttu seinna einhverja

settur í blóðprufu og þar mælist í honum og svo bara þá þessa staðfestingu á að hver staðan væri hvað þýðir mjög hart hvaða

þá var þetta bara allt sko það er ekkert bara eitthvað

sem það var bara daglega sko Ísak Breki fór í meðferð í maí í fyrrra og foreldrar hans telja að hann hafi verið edrú í um þrjá mánuði faðir Ísak segir að þegar hann fór inn á Vog hafi hann verið brotinn strákur en komið út ungur maður með breytt framtíðardrauma og og bara búin að plana hvað hann ætlaði að gera hann ætlaði að fara drífa sig í vinnu fara í ræktina og bara sá fyrir sér bara allt

sér framtíð þeir settu bara í hann neista það var svo í kringum áramótin þar sem

að halla verulega undan fæti aftur dagurinn sem Ísak tóku foreldrar hans eftir breyttri hegðun hann virtist undir áhrifum sterkari efna en áður örugglega um sex leytið segist hann ætla út bara hérna út á bensínstöð eða eitthvað

og svo kemur með einhverja gemlinga með sér og svo fer hann bara út aftur er það ekki bara svona hálf tíu eða eitthvað sko kemur svo heim og ég var einmitt svona ég fann alveg ég var mjög óhress með hann því hann hafði ekki mætt í vinnu

reiður út í hann sem betur fer núna ákvað ég að láta það bara liggja og stend hérna inn í eldhúsi þegar hann er að fara út og hann biður mig um að gefa sér vindil ég á hérna oft vindla hérna inn í og ég einmitt stend við vaskinn og hugsa nei hann á það nú ekki skilið eins og hann er búinn að haga sér en svo einhvernvegin bara hugsa ég jú jú hvað er þetta einn vindill skiptir engu máli þannig að ég bara fer og sæki vindil handa honum og seinasta sem ég segi við hann

Ísak þú verður að fara varlega tiltölulega illa á sig kominn kvöldið sem hann dó þá fór ég og sótti hann og mér fannst hann svo fáránlega fullur bara

fullur þannig ég eitthvað tek í hann og set hann inn í bíl og keyri hann bara heim ég fer með hann heim og ég fer eitthvað að rífast

hann hafi komið heim

að honum var ekki hleypt inn verður viðskila við við vinina þannig hann er komin hérna heim bara rétt fyrir miðnætti og stendur síðan í eldhúsi og fær sér hérna mjólkurglas og talar við einhvern vin sinn í símann og ég fylgi honum aftur hérna upp í herbergi og einmitt bara býð honum góða nótt og hvað gerðist svo þar svona þá erum við komin í svona eftirsjár hlutann í þessu öllu saman nóttina fjögur fimm það er búið að elta mig aðeins ef ég hefði kíkt þá hefði kannski eitthvað farið öðruvísi ég fer svo bara held áfram

og vakna einhverntíman á milli átta og níu sennilega eða níu og tíu ég man það ekki

ég kíki inn í herbergi hjá honum ég sé hann liggur bara þarna sofandi spái ekkert meira í það loka bara þá var hann ekkert sofandi þá var farinn sko og svo fer ég bara í sturtu um hádegisbil sennilega hálf tólf þegar ég búin í sturtu þá er lamið að utan hjá mér og þá er Elísa búin að fara inn til hans og áttar sig á hvernig í málunum lá

að tékka á honum hvort það væri ekki allt í í sómanum sko og kíki inn og mér fannst eitthvað svona það var eitthvað ekki eins og það átti að vera Ísak til dæmis hann sefur mjög hátt

það heyrðist ekkert þannig að ég bara fer og og pikka í hann og ekkert gerist og og hérna hristi hann bara til og átta mig á því hver staðan er ég og næ í Stefán og við förum bara í það að reyna hnoða í hann lífi sko

náttúrlega myndast

ég fattaði það ekki mér var svo brugðið ég byrjaði á að

hnoða hann í rúminu og það náttúrlega virkaði ekki neitt því það bara gaf eftir

þá rífum við hann niður á gólf og förum að hnoða og blása og hnoða og blása og Daníel er þá kominn og hringir á

og ég að sjálfsögðu fer í þann þann gír eða ég gerði það sko að að það kemur ekkert fyrir hjá okkur ekki svona vont munu þeir bjarga þessu þessir menn þá bara fer maður í einhvern svona

einhvern svona ég veit ekki hvað það var

og fer í þetta allt saman

þarna klukkan fjögur og gerði einhverja hluti þá

og svo bara er hringt í mig morguninn eftir og sagt bara að hann sé dáinn það tók mig alveg mánuð að ná að sofna aftur almennilega ég gat ekkert sofið

rosalega mikið ég sá hann alltaf úti allstaðar fyrsta svona tilfinningin hjá mér er þegar ég sit hérna í sófanum og og þessi ágæti maður þarna tilkynnir okkur að Ísak sé dáinn skömm eða þú veist

svona skömm

segja frá þessu hvað nú deyr hann hreinlega úr fíkniefnaneyslu það er vont

fyrstu viðbrögðin

skauta yfir

reyna bara þegja þetta bara í hel hvað hefði gerst

ég veit ekki nákvæmlega hver aðferðin átti að vera við það en það var einhvern veginn já einhvern veginn þannig hvað á maður að segja við ömmur hans og afa hvernig hvernig barnið okkar lést útför Ísaks fór fram þann tuttugasta og sjötta janúar svo eins og í jarðaförinni

er þetta djók búið núna hlýtur þetta að vera búið afhverju

hliðina á mér og núna fer hann bara upp úr kistunni og verður allt í lagi með hann og svo þegar við vorum að halda á kistunni út það var með því erfiðasta sem ég hef gert ég hélt alltaf að við værum að fara missa hann en það var alveg mjög þung kistan að labba með hann út sko fyrir okkur þá fannst okkur bara

ekkert annað koma til greina heldur en að gera þetta bara að hans eins og þetta að spila

svona ég held að margir prestar myndu ekki samþykkja það kistan hans til dæmis var rauð það var bara hans litur það bara kom ekkert annað til greina þið létuð vinina bera kistuna út úr kirkjunni að hluta hluta til já hvernig áhrif haldið þið að þetta hafi haft á þá

sem maður hefur heyrt eftir þetta en auðvitað getur það verið rangt sko ég hef ekki einhverjir af þeim fóru í meðferð strax eftir þetta og ég heyrt að það hafi ekki gengið sem skyldi

að fara í gegnum þetta og eftir eftir jarðaför þó það sé búið að lýsa fyrir manni og eitthverju sem

og svo verður svona tómleiki

eftir jarðaförina og svona og maður hugsar

passa mig á því en svo bara er algjört svarthol einhvern veginn

fersku minni þegar við fórum eftir jarðaförina þá fórum við í kirkjugarðinn og maður stendur þarna og þetta er bara búmm þetta er svakalegt að fara í gegnum þetta sko þetta á Ísak kvöldið sem hann dó ég sé svo eftir því það er mest held ég bara að bögga mig í lífinu í staðin fyrir að bara knúsa hann og segja bæ þá öska ég á hann og labba út

skiptir rosalega miklu máli þótt þið séuð pirruð út í hvort að fara samt í góðu niðurstaðan var

fyrst og síðast tók ákvörðun um þetta hann semsagt ákvað að nota og við í sjálfu sér getum ekki þó að það sé mjög auðvelt að fara þangað við getum ekki skellt þeirri skuld á neinn annan þar er það er svolítið átak að komast þangað að reyna ýta þessu frá ókei

fullt sem þú gast gert betur og fullt sem þú hefðir átt að gera betur þetta er bara ef maður fer upp í krikjugarð og horfir á gröfina þetta er bara svona

horfir á gröfina þetta er bara svona